بالنسبة للجو في فرنسا على حسب الحتة مثلا في الشمال والغرب الجو بيكون معتدل وفيهو مطر في أغلب السنة أما في الوسط والشرق الصيف بيكون دافي والشتا بارد ومرات بينزل لهم تلج بالذات في المناطق الجبلية زي جبال الالب أما في الجنوب على البحر المتوسط الجو بيكون فيهو شمس و دافي أغلب أيام السنة وصيف بيكون حار وجاف